Reptilë si gjarpërinj me zë, aligatori, breshka deti e kamaleontë tregojndë një larmi të mae të sjelljeve e karakteristikave fizike. Këta kafshë jandë thelbësore për ekuilibrin e ekosistemeve ndë të cilat jetojndë.